Paife ngaha ohaipopi elaka loshikwanyama ee elaka loshikwanyamaa oo ondilihole shaashi konyala olanyama komalaka aeshe oshiwambo tutye pamufyuululwakalo wetu woshiwambo. Otuna omalaka ayooloka, iyaa ngaashi ngoo nee twashiiva kutya otuna omihoko dili heyali lwaapo iyaa kakele kaasho elaka loshikwanyama elaka aalo lili lapambula koitya ihapu ile ndi- ndi nditye pauxupi ohanditi elaka loshikwanyama oo ola topolako oitukulwa ihapu yelaka loshiwambo shaashi ngeenge owatala ouna topopi elaka loshikwanyama otopopi wakwatelamo omalaka aeshe nomu kwanyama ouna eli ofika aapo tapopi oushishikutya eshi tapopi oto dulu okuudako kashishi okusheka kakele kaasho ngeenge owakufa omalaka amwepo oto hangemo oitya imwe ita itu kumwe nayi yoshikwanyama onghene elaka loshikwanyama olo haipopi ohanditi kutya ondilihole shaashi konyala olina oitya nomatumbulo aeshe yawanapo, shoo osho uwete ngee ota shiya pahongo elaka lokufuu loshikwanyama olili yoo natango hali shangwa nomofikola hano ola talikako kutya olina ongushu shaashi olina oitya aishe yapwilapo ina itukulwa oku naaku.